اکھ ویکیوم کلینر، یتھ صرف ویکیوم تہٕ ونان چِھ، چُھ اکھ یُتھ آلہ یُس قالینن تہٕ سخت فرشو پیٹھ گندگی تہٕ باقی ملبہٕ ہٹاونہٕ خاطرٕ سکشن تہٕ اکثر تحریک ہنٛد استعمال چُھ کران۔ ویکیوم کلینر، یِم گَرَن سۭتۍ سۭتۍ تجٲرتی ترتیبن منٛز تہِ استعمال چھِ یِوان کرنہٕ۔